Ma ei tiiäq, kas tuu om tarkusõ edesiandminõ vai lihtsält luudusõ puult antu tiidmine, a kõik eläjäq jo tegeligult eläseq niimuudu, nigu näide vanõmbaki.